Mi buran yidugo mi latta bosaaru ngam mi ngata himbe. mi hallan kala Mo lari am pat hultiran badutuggo am. mi lattan ainowo himbe ngam ta kuje fere wara torra be.